Ny tegna mety sasanao tsara malôha le fery amin'jaigny izy tsisy loto na mikraoba eky de avake asianao betadiny na alkôla fa izy ko tegna tsisymampiasa ranon-tsira de izy avakeo rakôfanao sparadrap.